Lo igai ekeng gi igai eneng kam tangintol aimu woge gina wo sege a sotot wo in sam lo alan kaming tongintol wo nuk sang lapun o no wo sege kain masat no ga pasal osege okai ekeng na gi tok aneng suguk wo na neng man kalum lantana gara niga lana ga paspasal lo gun ni g apake lo na ga pasal mai mai ima gara gara na polmit songoulong ga poiat a masat orait akalkalun ta ga nik manang lo ok tanimm tolkas na ne ga mosong minang na new na no kain ro lo kain masat gara la na o oneng wo giro suguk na ge ensam aneng ini ga ro suwok kolo laka paspasalan na ka kalum lakatom aniak atongiltol sotomanot mano pol ro nuk mas ngane lo lana kam tongintol in a wok mas a tongintol ina gimas nasnasam ro na gun no pasal usege Orait ekeng gi inang ale alu wo uneng gewek atuman okai wo ubek atuman usege non nongina lo kain masat anange riwain ina kalum akotong neri tongitol na tokol manut lo lana kawala gura non gi kalapan marakani lana tongintol papana sinsinuk nong riga wan etok usege a tongintol nu ga minang la lana relasenge kain nonol gi sung lo usege a kain masat no ga pasal usege. Aunenge na ga wok atokon neng lo lana ka nonal tasuakas geweka tektek nok pau sege a tongintol wo na no asung notokol sung notokol ma nung a non riga po ruine a kain masat riga pasal use riga po sung non lau kari masat iga po lak tongtong elai. Kam matan nok kalume pasal ma nare rik pasal kare ge tongintol ga minung lakawai usege na neri akas iga lak tokon lak akotongen ori tongintol mano kalume ra tonginto usege kari paspas alan lav gun